يعني نعتجد النظرية العلمية اللي بيعتقدها العلماء ان الكون بدأ <hesitation> بكورة غازية <hesitation> كانت يعني شيء اصغر من نجم بما نراه او نعتقده علميا ولكنها حصل لها انفجار كبير وبدأت تتكون المجرات ثم بدأت تتكون النجوم ثم بدأت تتكون الكواكب هيكي كما تقول نظرية الانفجار العظيم.